<noise> nyo natiny komainy fiisok rou, fo voo natiny fainy varonyo painy fats. Feveret ka nyo natiny komainy rou ya tana voo. Voo natiny faan non painy faats. Vainy natiny foiny ror ya. Nyo te ka bus men painy fats <noise> natiny iny faan kainy kat ror ya, fo kainy ainy natiny ruak non fan, faarei foiny moun, kan ri nat iny kat ro ya. Ri natiny foiny tsun ro voo te nainy kat ya, voo tsun, a isen na ka natiny kaaa non tan koman tsura. Voo natiny fainy varora fokinai ka. Natiny fainy varora painy fats, nat iny fainy rarora a fo kainy ainy tan nainy ra natiny kia ovei ror. Mes pis a ka nyo natiny komainy rou ya. Nyo nat iny komainy rou ya. Nyo nat iny komainy rukouts r ou ya, a marei. Marei nating kaminon kainy kainy kala tana puan tsunia. Ra rukauts ror a taim ai te kakaii non. na onot non nainy ai katsian non, ai nat varora. Faarei tsun non. Saf a ka nyi komainy rom mia. Ge saf a ka see komainy non nia, anyi jiat tsun rom ya, ai ruaf na non ai te naa. Ai te nai nom mi ya, kots non ya, tan ngue tsunia nai fainy fatabin me ma nyi.